malaatiin woan akk assantee kaanatia baresaa feet, malsuun woan abaansun sikarkareen itdabdaa <hesitation> woo abbansuun wonlafaa sikkarkarr woo abasun woan baruaa sikarkaar, woaabansun woan akkasi si karkaar <hesitation> suun kwajumlaa iradubetee, akassin iteleziitee takaatakaan duub hasi shukuuree assantee ettanii.